अपना व्यस्त जीवन मा से एक दिन निकालिक थें अपणी उथली अलमारी थें साफ करना का वास्ता हम आलमारी का खानों कू चयन करी सकदां कि कै खाना मा कू कपड़ा रणीन? ततपश्चात कपड़ों की अच्छा तरीका से तह मारिक थें ऊँ थें अच्छा तरीका से अलमारी पर रखीक थें आलमारी थें व्यवस्थित कर सकदिन।